<hesitation> oyi ro oma dɛ ho koko ho koko a sunu nɛ ho cohe ma tete hɛro bobi don han sian twa mibin a ba wu'a awe zo deni ni yi oyi doni ni yi a'o ni dia oyi nia dia toni fu'ara a a'o se bio o ma'o mina ni yi a bun a mu cunu